<hesitation> Ireo biby tena matsilo saina: voalohany malaoha afa nivolgnigny teo hoe elefan, elefan taigna <hesitation> misy de balleine koa, de torty, de magnaraka koa <hesitation> piso raha tsy diso zah piso no piso.